बजार में आपका काई सामान खरिदना जामा जसव दिवाली चे, दससेरो चे, बहुत दुकान न लगए। मां जईना अपना भाव पूछा, दुकान वालो कहा, भाईया सव रुपया, आपन पचास बोलां। अपना भाव पूछा, दुकान वालो कहा, भाईया सव रुपया, अपना भाव पूछा, दुकान वालो कहा, भाईया सव रुपया, अपना भाव पूछा, दुकान वालो कहा, भाईया सव रुपया, अपना भाव पूछा, दुकान वालो कहा, भाईया सव रुपया, अपन भाव पूछा, दुकान वालोाई करती है।